انا متحمسه جدا للسؤال دا ايه افضل كتاب قرأته مؤخرا هو مش مؤخرا هو بصراحه من زمان جدا بقالي سنين قرءاه بس افضل كتاب انا قرأته في حياتي لحد دلوقتي انا مش فاكره بالظبط اسم الكتاب كان ايه بس هو كان كتاب بيتكلم عن الضحك وانا بعشق الضحك وبحب اللي يضحكني وبحب اللي يتكلم عن الضحك فأنا كنت مبسوطه جدا بالكتاب انا فعلا مش فاكره اسمه ايه حتي الغلاف كان لونه اصفر وعليه بنوته بتضحك لونها بشرتها صفرا شويه وانا بحب الناس دي جدا فهو كان كتاب عن الضحك يعني